Yaqin do'stlarim soni uch kishi. <hesitation> Ularning yoshi deyarli men bilan teng, ya'ni yigirma ikki, yigirma to'rt, yigirma besh yosh atrofida. Biz uzoq yillardan beri do'stmiz va bir birimizni <noise> juda yaxshi tushunamiz.